كنختار نمشي في رحلة مع الشريك ديالي، حيت هادي غادي تكون فرصة ليا باش نتعرف عليه بطريقة حسن وأعمق. الرحلة كتخلي الناس يكتاشفو بعضهم أكثر، ويتقاسمو لحظات جميلة مع بعضياتهم، وهادشي كخلي العلاقات تعمقوتكون فرصة باش <hesitation> نتواصلو كتر، ونبعدو على الروتين اليومي